عشان تجهز طبق السلطة طبعا بيكون سلطة فواكه بسيط جدا. أول شي تختار الفواكه اللي أنت تحبها مثلا أنت تستخدم تفاح موز اللي أنت تحبها تقطعها الي مكعبات صغيرة، بعدين بعد ما تقطع الفواكه تحطها بوعاء، تحب تضيف شوية عصير ليمون عشان يحافظ على رن الفواكه، وكمان ممكن تضيف عسل أو سكر، إذا تحب الطعم الك- الحلو تحرك الفواكه بلطف و تحطها في كؤوس أو في وعاء زي ما تحب وجاهز.